Ni'hiaj si 'hiaj 'ngo nej chukua, chukua ni taj 'hiaj chuj rruhua ne' man si kini'hiaj ne' ni ki'hiaj sun chuj áj, 'ngo chuku lí huin chuj sani hio rruhua nej chuj nitaj si rumin chuj mánj, kini'hiaj ne' ni kabin chun ne' taj 'hiaj 'ngo nej chuku ta, ni si kabin ne' 'ngo sí' ngo ngwui rumin mánj, 'ngo nej chukua lí ta ni ché chuj ni'hiaj ne' sisi kini'hiaj ne' ñan abi chuj ni ata chuj koj ata chuj 'ngo rasun ché chuj ni nara' sa' chuj rruba 'ngo tukua chuj taj tan ni ri' chuj cha chukua lí ni nitaj si rumin chuj mánj, sisi ba 'ngo ne' ni'in taj hiaj 'ngo chukua lí chuku nu'huaj chuku ta ni ché chuj ni naran' chuj si cha chuj ni be tan bin kini'hiaj ne' ni kabin chun ne' taj tan' ki'hiaj ne' kiri' ne' cha ni si kabin rumin ne' si nej chuku lí tan ni riki chuj 'ngo chej riñun' kini'hio' taj 'hiaj chuj chuku chuj nitaj si anin rruhuo' chuj rruhuó' sani ni'in chuj taj ki'hiaj chuj naran' chuj 'ngo si cha chuj ni ñun' ni ba ta'aj ni nitaj ni anin rruhuo' nanj ka rumim' doj sani nej chuku lí tan ni tigán chuj 'ngo chej riñun' ni kini'hio' taj chuj nga aché chuj naran' chuj 'ngo si chá chuj áj.